Miin ni mi ɓurii yikki juutal balɗe, ngam to a woodi juutal balɗe, a waaway tefaa ko ngiɗɗaa fuu haa e ceede.